<hesitation> Mana kiraro roa ambiroa-polo aho, reto avy anisany karazany amin'izay: <hesitation> compense, <hesitation> kapa kapakapa trotra, <hesitation> kapakapa trotra hoazon'ny te iha e andesi mivôky, i tenisy <hesitation> kiravy talôha, baoty, <hesitation> aigle d'or, <hesitation> zay angambany.